कोपो, हलिक, घोसिरिक, परओ, कौरि, हलिक, भतो, बदुलि, सिलोनि, हगुन्, हा, देउह, रझ, मस्रुकसोरै, बोगोलि, दौक्, कुलिसोरै, थेस, इगोल्, ककोइहिर, मयुर्, भरत्पोखि, धुअकौरि, हिपिनि, फेसु, बलिमहि सोरै, बोतुपुल, केतेकि, पुतुम् सोरै, कम् सोरै, किकिह, हेन् सोरै, क्लमिन्ग्, सोरै, गुरुइसोरै, बथिर सोरै।